Rsag lsoa lim ni porque nish ruñ ne comid rshi beñne lo cald hiit lo cald goon cheu ruñ nen <hesitation> sa rdey ne sabor nish lo ra comid ni raubeñ lla este ne uen nac ne par llechga sheta rac beñ llechga porque nac ne te a algo bueno par este <hesitation> llechga ni rac beñ rú ruñ beñ ne este te casér te remeid casér ra nac ne uen cheu ruñne remeid beñ ndrash sigac uen nacne china callac beñ llechga dosh rebeñ pur ndrash pur ndrash ruñne huen beñ porque nac ne sigac te rdieñne te fuers sac lo skien beñ uen nac ne chic na rcane re lo ra lliech na re rapa vali llaäc quega per cane ndrash sigac lane ca cheu pur nic nac ni legitpa steñ a steñ ne re ni crioll pa ra nic nic na- nac ni rdeit este te- te vit fuers sac beñ porque sheta rac shune canu seguit por llechga por- porque rduane lim rdune ndrash rdune mandarin per re ro llú sobne sob llaä ge ga canu com riapne llaga re sheta rsi ne ne per ni sene huiesh gal se te kilne treinta pes veinte cinco pes se te kilne riet to ra beñ ni riet to ne re Per na re com ra pa llaäc ga pues sheta rsiane lim ni, ndrash, mandarin na dep tagol re re ga viap ne ne brune- brune lo ra llaäcge ni riapne stal ne to- chin nu sa ste ni la torong pues nic <hesitation> ndla nic nbaik nic per rsha dee lliñ seit llicne nish sa rine chic per bal nash nic dine be di beñ gau torong nash ne sheta pa sheta es mas nic sol rsia nic sheta ra pa llaäcga pues huiesh sa te nic te kil nic.